Eka, fiheveran-diso heveran-ndaty saka iñy zañy ty. Ndaty zany da mihevitsy zany fa saka biby miavoñavona da biby tsy tia miaro. Nefa saka ndraiky da tia tambitamby da tena tia safosafo.